तैपुर्नि मुन्ग क्स दुन्ग्। एपल् दुन्गो। थलिर्। नरिन् खुम्ल। नरिन् जुम्र। स्त्रव्बेर्र्य्। भ्लुएबेर्र्य्। भ्लच्क्बेर्र्य्। वतेर्मेलोन्। अन्गुर्। ग्रपेस्। भेने अनरोस् दुन्गो थैसो। पेअछेस्। नस्पति। लम्। छ्हेर्र्य्। स्त्रव्बेर्रिएस्। किवि। पपय। मैत्रु। गुअ। सुन्त्रम्। द्रगोन् फ्रुइत्। ल्य्छीस्। दर्लिम्। दते। नलिन्खोर्। अवोचदो। लेमोन्। ग्रपेफ्रुइत्। पेर्सिम्मोन्। खन्धल्। स्तर्फ्रुइत्। छ्रन्बेर्र्य्। वूस्बेर्र्य्। दुरिअन्। लिमे। फिग्।